Хоб барои ҳар як инсон муҳим аст. Барои хуб хоб рафтан бояд ҳар рӯз дар як вақт хоб рафт ва бедор шуд. Пеш аз хоб телефон ва экранҳоро канор гузоштан муҳим аст. Ҳамчунин, муҳити ором ва торик барои хоби амиқ кӯмак мекунад.